wmumuɛnu, buyaanamabuɛmabeanawe, buyaanawemabuɛbehotin, buyaanawembuɛhoɲu, buyaanawemabuɛbehozin, buyanawemabuɛhonu, mbuyanamabuɛna, buyanamabuɛtin, buyanamabuɛɲu, buyanamabuɛdee, buyana, buyanama, buyatinmabuɛmabeanawe, buyatinmamabuɛmabehotin, buyatinmabuɛmabehoɲu, buyatinmabuɛmabehozin, buyatinabuɛmabehonu buyatinmabumabena, buyatinmabuɛmabena, buyatinmabuɛmabetin, buyatinmabuɛmabeŋu, buyatinmabuɛmade'ere, buyatin buyaɲumabuɛ, buyaɲumabeanawe, buyaɲumahotin, buyaɲumahoɲu, buyaɲumahozin, buyaɲumahonu, buyacumabena, buyaɲumabetin, buyaɲumabeɲu, buaɲumade'ere, buyaɲu, buyabuɛma'anawe, buyabuɛmabehotin, buyabuɛmabehozin, buyabuɛmabehonu, buyabuɛmabena, buayabuɛmabetin, buyabuɛmabeɲu, buyabuɛmade'ere, buyabuɛ, buemɛmabeanawe, buemɛmabehotin, buemɛmabehoɲu, buemɛmabehozin, buemɛmabehonu, buemɛmabena, buemɛmabetin, buemɛmabeɲu, buemɛmade'ere, buemɛ, guɛanawe, guɛhotin, guɛhoɲu, guɛhozin, guɛhonu, guɛna, guɛtin, guɛɲu guɛde, guɛ, anawe, hotin, hoɲu, hozin, honu, bena, betin, beɲu, de'ere, sunuwo.